Fagnanaovana T-shirt coton a: malaka coton alongany anao malaka lambana coton, de avekeo tapataphinao araka ny zegny mahametimety ananjy, de rehefa vaotapatapakanao aby sy izy de zerinao amina machine de mahavita T-shirt coton anao.